<noise> Xóko ñíku ne ɨn kunu ichí sɨ n kúnu ichí sɨ antékú ti kxóko íku kantéku chi xóko íku kɨꞌvɨ tɨ viꞌi nantuku tɨ steꞌge e nantuku tɨ sandia un ntɨꞌɨ kɨtɨ íꞌioñee viꞌí ne ntɨꞌɨ kaꞌní tɨ pero ci ñaꞌa ña dá kué chi ñadá kuéchiꞌi ō tɨ ñá dá kué chiꞌi o xóko ñíku xoko kɨtɨ ariero ne kɨtɨ hɨ ne kaitɨ itu u kaitɨ́ itu kɨntuku tɨ kɨntúkú tɨ xūkú limú kɨntukú tɨ <hesitation> ñuku ntóko tuñúꞌu ñuku ntóko ñúꞌu knv kachi tɨ nántido tɨkɨntɨ́ꞌvɨ tɨ xāví tɨ chinga komidá tɨ ntántido tɨ nuꞌú tɨ viꞌtɨ i chinga komidá dɨ nántii do tɨvukuñuku mangu <hesitation> xukú lima ɨn ntɨꞌɨ ché kíkachi tɨ ɨn tɨɨ̄ hé kkachi tɨ nántido tɨ núꞌú tɨ viꞌītɨ chinga komidá dɨ. A vee a vesenguánto ci ña ntukui ntúvi i ō tɨ ñá ntkuintúví iō tɨ ñá ntukuintúvi io xóko ñíku xkoxóko kuethí ne ntákɨtɨ chɨ netavá tɨ tavá tɨtavá ɨtavá tɨ dama tɨ́ntēꞌñu ingakān tɨ́ ɨɨn ñaví ne inganaí ntɨꞌvɨ́ tɨ per ci váꞌa chi ūꞌví ca i tɨ váꞌ chi getún ca i tɨ.